Lu ult comid ni dagua guc bsia chagneane te la quies con shobilliñ con tiop SHUAIT bsiaga nic bsirashi lo te göl smash göl smashga riet ne ne com bsia criollne a lla cor ra ra beñ rsine lo gölga lla de pa gac cheune rselrashi bsia len te llish rcharashi nis llicne lla de roc ba sobne lo dë par casi tiop choon hor roc mientras callunra beñ <hesitation> cashia ra beñ rolisne roc ba sobne lo llibú lo bú o llaäc rcha rashi shanne to ba casec rashi chenga shanne ten ta que liebne lla de ba calebne rcha rashi rtach rashi tiop la shiiht kiash nic rcharashi loga nu sa ra beñ rsel ptia o labich lone nic rcha te sabor ruñne te sabor nishe ru rcha rcha saborne ish na ptiaga nic la <hesitation> ra gac ra beñ rsobne la gac ro lisne nic roc to ba cakiurashi lone ba ca selrashi lo- lo chága ba callaine gunt con bsia lla de labich pues nic la tiemp nicií si nac ni rcane roc ra beñ ricane daiñ to ba riet nerashi por montoiñne roc to ba- ba caselrashi ne loga sa na por ni biab cheu nicií re <hesitation> stal labich biu Len especial lan ni ra llú basi roc la ni conda doob ni conda casi shisa teb ra ne rleñ roc chic pues nic siga ru len bsiaga con chen seit par ruñ nishne rcane sabor lla de roc <hesitation> quies ish ni bichac nea ne nga nic ra beñ rsine lats o bac roc nac ni ried nerashi nu pa te quies sre- sreiñ shilo radua quiesga lo quies lua nde cheuli te sabor ru ne pues ni rietne rashi ne re rragacne hui com ra beñ rsag lsone quiesga lla de shobilliñ ni bchac ne ne nic <hesitation> bru sa tiop <hesitation> lliñ ni nu daiñ rec lliñ sgol nic btachne len plat besh gunt con tiop bkiush con shiiht kiash gac nic con chen seit rtach beñ ne cheu cheu lenga nic cheuli hui ne ne bichane lo quies con- con lo bsiaga lla de shuait ga nic bion can ne manga nash rec <hesitation> daiñ daiñ roo rec sa na ra manga lo llaä luch nac ni mas ru rcarashi o lo llaä bla o lo llaä blaap re rashi lo ga ne sharashi por montoiñ na ish na ni ba cadei tiemp nicií roc pur lla shaan rnirashi tiop tiop rca ra manga nic cheuli rnas beñ tiop tiop rashi sic rcharishi rchabeñ manga len bols maiñtis ni canas beñ casel ma- casel beñ manga len bols. Lla de roc riet ne beñ manga re ro llú roc rguibeñ manga sa ra con rselbeñ <hesitation> shiit kiash lim den gac nish manga na con tiop sa ra maiñ ni la damshi nic sheta sa ruñ manga rcha manga rabor si no teblo gac rdau shi nic cheusa raubeñ ra manga ru sa ni nia ru seit llic manga sal sa selbeñ llët lo mientras ca llaine ra manga nic rac- nic rac llët gual llët gual shuait rnibeñ cheu sa nish cosga rcha rcha dañ beiñ lim lone cheuli ri ne raubeñ lla despues de que rac rai ra manga rgishbeñ ra manga lo ceil roc ba cahië manga suabga ba ca sanibeñ loga ten chek ra manga lla de rsuhs sa ra manga rca <hesitation> rbe- be ca beñ manga te lad rselbeñ manga partga roc huengac ba ca llaubeñ manga roc huengac con llëtsi nic la rselbeñ manga len llët roc con chen shobilliñ cheuli nish beñ raubeñ tacu- tacu shuait sa ca ra manga cad is rberashi hui com rbec shi luit rbecrashi sutbeï lla de roc ta ste bis ni rida nicií roc nac ni rbesac rashi rairashi len sutbeïga ga cor pues roc ri- ri nas saac beiñ ra manga cad is. Na shet cad is di ta rbe stal manga sa ca bdebis mertis bre rashi sheta pa nu stal rashi chic nac ne nac ni bre stal rashi casi ra ra beñ huinas manga hui com cheuli bre rashi na nu sa ra llú la ni rchui rashi roc stal sa ra shi nu pe ru na ra eñ rcheb sa gau manga hui com chuirashi roc con nis venen rsheb ra to scha ra manga cos venen gan chic huabeñ manga to gac shu beñ nic nac ni rcheb ra beñ ra nicane pues <hesitation> nu sa ra beñ ra ni sa che sa ra nu ra beñ nu te beñ re la ni cashi shi shi ri bai- bai beñga nic la rto si banga manga nu sa manga ni raushi per sic ihs nac re cad cad is rbe ra manga na hui com ra beñ ri chui cad cad is sigac ri chuirashi roc par con nis faen <duda> nis faen nac ni mas ru risec rashi lo ra llish ten roc rguitk ne ra llishga ten nac gac munt ra doob shan llél chi peru na lo ra llishga nac ni rcha ra shuait rchadañ rashi pues por nic nac ni rcheb ra beñga gau ra manga chi ca ra manga lo ra llúga pe na cheuli nish sa ra manga china ri ca beñ manga.